Seis ca.

Tomar.

Gústame máis o verán para bañarme na piscina.

Chove moi a menudo, pero tamén algunhas veces non chove e fai sol como ago- agora mesmo que cho- non chove.

Xogan no teléfono, pero moitas veces veño ao parque a xogar conmigo ao pilla pilla, ao escondite e cousas.

Ter un can. <hesitation> Estou moi orgullosa porque é porque é moi divertido e moi bonito ter un can.

<hesitation> Gustaríame que houbera obradoiros en nas calles. Págaslle e podes facer unha actividade con eles.

Ixtar é a miña gata, <hesitation> é negra e ten manchas, e ten manchas un pouco brancas.

As cinco.

Pois o de ene i porque non fai falta o pasaporte para ir a Portughal, mismamente.

Teño moitos.